भईया देखबा काने की अपन ने महीना भर में कई करियो कई नी करियो कतरारिपया उठाया। कतरा नी उतिया अपने पास कतरा रिपया बचासारी चीजा की जानकारी लेबा काने। सबसे बढ़िया काम रेवेै कि लिस्ट बनाओ माना। अपने पास एक मीनिया का पांच जार रुपया है तो एक तारीक से लिस्ट में लिखता रो कि बहुत। अतर रीपया की यह चीज ली अतर रीपया की वा चीज ली और उन्हें दन के लारे दन नहीं लिखता रहो। अब जैसे ही अपनों मीन्यों पूरो हो गो तो अपने पतो रहेगो कि अपने अतर रीपया कहां उठाया अतर रीपया कहां नहीं उठाया। तो इन वज़े से अपने पास मिनिया के लास्ट में अत्री जानकारी हो जागी। पांच हज़ार में से चार हज़ार रिपया उठाया अगर अपन असा नी करूंगा। रिप्या कहां जारिया और कान नी जारिया तो या सबसे बढ़िया तरीको है।